I-ijughsi mu ré funtu yi di saana. Nii mbughune ijughsu bitikan-kan-kan mu la déye sagne-saana funtu ijughsi yune, migne nsingima nlaa bérame, ibondé isigima i la bérame. Migna la mu dongo ruune, mu yongu an basiyé, sa déye sagna ni babiyone kan oo soda, déye kuskusé an migne mune. Mu la yick ijughsuma i fune. Yune ijughsu yune ni fune, mu ringi déye saana, déye saana jactéye ijughsu yune funtu.